ماڑا جیڑا ابّو اساں جِسکی آکھنے نہ کہ شوقین اک چیز ہونی شوقاں نال اساں کھیڈنے سیاں میچ، اسی اُسکی آخنے میچ گیند بلّے نال جیڑا کھڑا گشنہ، او اُسکی عوام اکھنی کرکٹ کی جِس وی زبان او آخنے کرکٹ اساں آخنے اُسکی میچ، اُسنے نال کُچھ اِس طرح اے زندگی وابستہ اے ساڈی، وِچ ساڈے دوست سے، جیڑے بہت چنگے ساڈے نال رہے بہت چنگا اساں اناں نال زندگی نا حصّہ کڈیا۔ ہن اساں ہویا کے کہ اساں ایک روز کھیڈن گئے آں میچ، صبح صبح نہ ٹیم سہ، فجر وی تھیا لے نال ہوئی جانی سی، ابّو نے ہونا سہ اتوار۔ اسکولوں ہونی سی چٹھی، ساڈے گھرا نے تھلے رہنا سہ اِک چاچا، جیڑا بوں چڑنا ہونا سا، کیونکہ اساں اُس ویلے نو کچھ اِس طریقے نال بیہ سہ، اساں اُسکی اُسنے جیڑا پیارا نو ہونا نہ اُس توں علاوہ مون پیارے نال چھیڑنے سیا، اساں اُسکی کچھ اِس طرح نو رکھیا سہ اُس ناں ۔ اچھا ہوا اِس طرح کہ اِک روز اتوار سہ اساں ہفتے بي ساریاں نال پروگرام بنایا راتی، جیڑا صبح میچ کھیڈنی اے نہ، پہلے ٹیم میچ کھیڈنی اے۔ پہلے ٹیم مییچ جیڑا سا صبح صبح اتوارے فرتہ فر باہر ای گچھي تہ کوئی ٹکّر پانی کرساں، جیسے اُستوں بعد ناشتہ ائی گشنہ۔ اساں راتی پروگرام بنائی لیٹیا، راتی جِس ٹیم پروگرام بنائی رے آں، تہ ساڈے وِچ ایک ایسا بندہ پے گشنہ ظرف الا بندہ او ہن وی تھیا۔ جیڑا کہ اکثر دروازے اچ ای لتاں مارنا سہ بٹے مارنا سہ دوروں کھلتے ای گیا وے تھلوں کھلی ناں تہ اُچا اُچا رولا پانا تھلے آ تھلے آ اے کر وہ کر اے کر مکا مکا مکا۔ ہن اُسکی کہ پتہ ہونا سہ اندر آواز گشنی نئی گشنی او تھلوں بانکے ای مارنا ناں سہ، ہن او تھلے بلکل دروازے نال اسناں جیڑا تہ او اخنے بیٹھک، او بیٹھکا سہ۔ او سونا سہ بیٹھکا اچ، ہن پہلے پہلے تہ ہوا سہ۔ اے پہلے دا ای میں تُساں کی جیڑا دسنا پیاں کہ ہوا کیا۔ پہلے تہ اساں دہاڑاں اچ ساں مطلب راتی پروگرام شرام کیتا اے کرنا او کرنا فلاں کرنا ڈھمکان کرنا، ہن صبح کسے اوتری اُسکی بھیج چھڈییا، اساں اوتری اخنے اک دوی کی مطلب کہ جِس ٹیم اساں کول الفاظ نا نہ بچن تو کوئی نازیبہ الفاظ نہ یوز کیتے تو اِس واسطے اسی اُسکی اخنے آں اوتری۔ اناں اسکی بھیج چھڈیا، یو دماغو پیدل، اسنا دماغ کام کرنا تھیا کوئی نی، اے تھلے اک دو گھنٹیاں ماریاں تہ میں چڑی سی گُکی ستا ہویا ساں۔ ستا دو ترے گھنٹیاں ماریس کوئی نی میں جواب نی دِتّا اسکی، میں اخیا دفعہ کروس پتہ نی کون تھیا کون نی۔ <hesitation> اے گزرے نہ جِس ٹیم چار توں پنج منٹ، مکی آواز اک اشنی پی درل درل درل تھلے مین گیٹا اپر، مین گیٹا پر جنے ماریاں اس ترے چارلتاں کھڑکائ تہ اک واری بوئے کی اتنیاں بصوریاں لتاں اُس ماریاں ناں کہ اندروں جیڑا بڈا تھا نہ او اُٹھی کھلتا او اٹھی کھلتا, او جوں ای اساں باہر اُسکی تکیا آمنے سامنے ہوئی گئے دو بچھڑے سجن <laughs> بڈا وی تہ او وی دو بچھڑے سجن آمنے سامنے ایک اسکی تکیا, چاچے نے اُسکی تکیا اُس اُس چاچے نے تکیا, چاچے موۓ چائے بڈے بڈے, میں اپر ساں ستا وا, مکی ہلکی ہلکی آواز آئی, جِس ٹیم میں تکیا چاچا کے کراں میں نئی اُٹھنا تہ اٹھاساں ماڑا کام بننا ٹالنا سہ جاکت اسنا انتظار کرنے پے سہ دیر ہونی پی اساں اور وی کام بوئے, میں اخیا یا اللّٰہ مارے اے ماڑے ابے کی شکیت لاسی تہ فر ابو کٹیا گسی, ابّا ڈیوٹی پر ہونا سی ابّا دو تیاں ہفتیاں بعد اشنے سے, دو ہفتیاں بعد کوئی کئی گننا کورا مهینیاں بعد آریا۔ اساں بیسوریاں بیسوریاں کھڑکایں لتان مارنیوس دروازے کی نال چاچے نال کیتی بتمیزی چاچے نال غلط الفاظ یوز استعمال کیتے او دماغو پیدل جاکت آ, کوئی وی اُسنا سسٹم وسٹم سائکو ای رہنا وا چووی گھنٹے, اوناں اُسکی پیج چھڈیا, میں آواز سنی میں کیا ہے پي گیا ہن کم, کے ہوئی سکنا, اساں نکلتے آں۔ سوہنے طریقے نال میں اٹھیا بنین لائی ہوئی سی گرمیاں سیاں, صبح صبح نہ ٹیم سہ, اُپر آیا تہ دروازہ کھولیا اپنی ممٹی آلا ممٹی آلا دروازہ کھولی چھتا اُپر بالکل جہ تکنا تھلے کھلتا۔ تھلوں ای اے موۓ مُچھاں داڑھی اپر ہاتھ پھیری آخنا ہاں, نئ نہ آیا میں تاڑے نال اے کرساں میں اخيا بس دو منٹ مکی دے میں اشنا پیاں۔ میں کیتا اس طرح کے میں تن جیڑا نو دستی دستی تھلے آیاں تے چاچے نال پیڑ کول سٹارٹ کیتا ہووا دستی تھلے نا دوڑنا دوڑنا تھلے جس ٹائم آیا نا اچھی تے میں بیٹھاں, اچھی تے میں بیٹھاں تھلے سیڑیاں تے بیٹھاں میں ہیک دو منٹ مزید تلخ کلامی کریں تو بعد چڑ دا پپر آیا تے نال ای میں چلاں گیاں شغل چاہنے سے زندگی نال٫ اس کیتا اس طرح کے اس چاچے کولو تکا چائی دیتا, ہن چاچے نا پتر سی جوان٫ بدتمیزی کرے تے دھکا چائی دیتا٫ چاچے نا پتر سی جوان٫ ہیک پتر اٹھیا تے او جیڑا صبح نا جیڑا ہونا کھانے پینے آلا سامان اوآننے واسطے٫ جیڑا تساں نے لفظ اچ آخی گچھنا ناشتہ او اٹھیا نا سا اس نو ابو نی آوازاں بجیاں نا کے آبا کزیئ تولنے پئے اچھے اچھے الفاظ تولنے پئے پیار محبت ںی کہانیاں دسنے پئے ، او باہر آرا اس باہر اچھی دکھیا میں بیٹھیا، اسکی پتہ لئی گیا کہ شیطانیی اس نی اے ساری٫ میں اسی مطمئن کیتا کے اس طرح کجھ نی اے میں کوئی ایسا ویسا کم نی کیتا, ای آخیا بلڑ میں کی وی ہیک ہزار میں لایا سا. لایا جس اپر سا، کھڑی اپر لایا سا اس موبایل اسساں استعمال نا سے کرنے کوئی مبائل نا سا ہونا، دس سالے پہلے نی گل بانا میں اے ایک کوئی دو ہزار پندرہ سولہ پندرہ کری کینو چوداں پندرہ کری کینوں, اسساں کول موبائل کوئی نہ سا ہونا! ہویا اس طرح کہ کے! ہن اساں تھے وی نکے سیاں۔ لوک سمجھنے اے شیطانی کرنے محلّے اساں کی بغیرت سے چار پانچ پانچ چھ بندے سہ جیڑے اساں اِک گرپ اِک سہ اُسکی آنے اساں اِک جیڑا جو اِک ساتھ کٹھے رہنے بینے کھانے پینے اُٹھنے کھیڈنے لمکنے مستی کرنے موج کرنے اے سب کج آپوکلیاں کرنے۔ او ایس طریقے نال اے کہ تُسی چائی گینو چاچے کی دھکّا, چاچے کی دھکّا دِتّاس انی دیر اچ میں وی باہر آ ریاں, تکاں چاچے نا جیڑا اندروں پُترآیا سہ اُس پھوڑی کننا۔ ہے دوا کہ بکھی اچ ہے دوا کہ لکاں اچ ہے دوا کہ سراں وچ۔ چنگا پانچ سات منٹ اُس دھوتا یا چنگا پوڑی تہ چنگا جتنا ہوئی سکنا سہ۔ فر چاچے نے دھکّا دِتّا چاچا گچھی لے دیوارا نال تنے جیڑا اے نہ آستہ نال تھلے ڈھئی پے, کیوں کہ بُزرگ سہ بہت ذیادہ۔ <hesitation> او جِس ٹیم تکیا اے واردات پے اُس کول نی کنٹرول ہویا ہن کوئی پیوکی کش آخنے اگلے بندے کول کنٹرول نی ہونا۔ اُس دے مار ساڑے چار سٹارٹ کری چھوڑی۔ اُس اتنا بیسورا بیسورا بلیا نا اُسکی کہ میں تُساں کی کہ دساں۔ خیر, اُسکی میں اسکولاۓ گراونڈا اچ۔ اساں نا اتھا اسکول ایک ہونا سہ بڑا بہت بڑا گراؤنڈ اشنا اساں اُس گراؤنڈا اچ پہنچی گیاں، اُس گراؤنڈا اچ جِس ٹیم پہنچیاں دیکھنا تہ اگّے موں شو سجّا نیل و نیل کیتا, جیڑا ماڑے نال وی او سدّا ہوئی گیا, میں تاڑے نال اے کرساں میں غصہ ہویا تہ میں اخیا چل ٹھیک اے جو مرضی کریاں پر فلحال کھیڈ میچ, میچ جتّی گئے تہ تاڑے نال اے ہوسی. ۔تو کج وی نی کرنا تو ماڑی کی ماری وی گنیا, تو پیسے وی نہ دیاں؟ تو میچ تہ کھییڈ خیر ائی اساں بعد اچ ناشتہ شاستہ کری گنساں آپ, کھانا پینا کری گنساں ٹکّر پانی کری گنساں۔ <hesitation> ہن ہوا اِس طرح کہ اُس جنے آیا ٹھیک ہوئی گیا, ہن اساں کی کے پتہ کہ اساں نی قسمت بوں خراب چلنی پی سی۔ اُس کیتا اِس طرح کہ میچ کھیڑی کہ نہ سئی بیٹنگ اُنا نی پہلے آ گئی, اُس كڈینہ گیند اتنی بیسوری مارس پار سامنے اِک گھار سا بڑا سوہنا جیا گھار سا اوناں نے شیشہ لوایا ہویا سا کچے نہ, ہن بال وی وزنی سی ساڑی اچھی آلی بال ہونی مطلب مہنگی ہونی بال وا چنگی بلی مہنگی ہونی میں اسکی کس طرح دساں تُکی میں, میں اچھی خاصی مہنگی کری گینو۔ اوناں کیتا اِس طرح کہ اُس ماری سدّا گچھی لئی شیشے کی۔ شیشے کی لئی, پورا گراؤنڈ خالی سہ اساں کی دسے گسیو, دیا گانے اشنے گشنے آلا بندہ تو تکنا نہ سارے کی, کہ آہاں یہ کھلتے یہ کھلتے یہ کھلتے۔ خیر, ہن ماریا جِس ٹیم گیندا کی بلا نال تہ گیند لئی گچھی شیشے نال ہویے کڑل, پجی گیا شیشہ۔ شیشہ پجی گیا۔ ہن اساں بندیاں کول سب توں پہلے میں تُساں کی دسناں کہ اساں او اُس طریقے نہ سسٹم نی سہ ہونا جِس ٹائم آج کل اے جاکت پاکت پیڑ کول کھیڈنے۔ اساں او اِک کام ہونے سے کہ اساں اپنی زندگی اچ اِک زندگی اِک موقع دینی سی کہ اور جی اور جی اور جی شیشہ پجی گیا, شیشہ پجی گیا اساں نسّی گے آں۔ اساں جِس ٹیم نسی گیاں نہ, اناں ہن کہ پتہ کس پنیا کس نی, کون تھیا سہ کون نی کیڑا بندہ تھییا سہ کیڑا نی کیڑا بندہ پنی گیا۔ ہن ہویا اِس طرح کہ اُس شیشہ پنی تہ نسنے آلا کام سٹارٹ کیتا اساں وی نسی گیاں دورچلے گیاں تلے باغاں آلے پاسے۔ باغاں آلے پاسے چلے گئے آں, جِس ٹیم اساں اتھاں گئے آں, اساں کی تکیا کہ ہاں اساں اُس بندے کی تکیا کہ او بندہ باغاں اچ جیڑا کھلتا سہ مالی جیڑا اتھے اناں نی حفاظت کرنا ہونا۔ او بندہ سہ۔ تکیا پار سامنے اِک امّا نے بوٹا لایا سہ۔ پار سامنے اِک امّا نے بوٹا لایا سہ تُساں دسیا گرمیاں سیاں۔ گرمیاں سیاں جون جولائی نہ مہینہ, جون نہ مہینہ چلنا پیا سہ۔ سخت گرمی سی, آم پے وے سے بوٹے نال۔ اساں اخیا چھوڑو گیند شیند گمی گی شیشہ وغیرہ پجی گیا خیر ای ہن کوئی کج نی ہوئی سکنا۔ جیڑا جاکت ہیس اساںآۓ آں گھر, موں ہاتھ دھوتا, ٹکّر پانی تھئی کی تہ گھرے کی تکی کہ اساں پروگرام بنایا تہ باراں میچ کھیڈنے توں بعد نہ او پہلے اوور اچ ای جیڑا ہے نہ اُس ماریا چھکّے نی کوئی چھک لگا چھکّا ای سہ پر گھر نہ شیشہ میں شیشہ رکھیا ہویا سہ نہ بالکنی آلا او پجی گیا۔ او نسی گیا سہ جِس ٹیم اساں اتھاں پہنچے آں تہ گھر شر گۓ آں کھادا پیتا کھائی پی اساں تھوڑی تھوڑی نمک تہ تھوڑی تھوڑی مرچی جیڑا ہے نہ اے شاپر پنی چوڑک نی ہونی لوکی چوڑک بنائی نہ اُس اچ مکس کری دو چیزاں کننی آۓ آں۔ ائے آں تہ دکھیا اساں کوشش کریے کس ٹیم گیسی کس ٹیم گیسی کس ٹیم گیسی۔ اچھا, ہویا اس طرح کہ آم لیسی کچّے سی آم بڑے مزے نہ کچّا آم ہونا۔ ہن او جِس ٹیم بیٹھا نہ سامنے جلے بیٹھا سہ تکنا پیا سہ کے کرنے کے نی کوں دے کون نی۔ اساں اسکی اخیا کہ اساں وی جیڑا ہے نہ ٹھیک مطلب بل بندے آں اساں ذہن رخنے آلے بندے آں۔ اساں سوہنے طریقے نال پولے پیراں پولے پیراں پولے پیراں کرنے کرنے کرنے کرنے نہ دوئے پاسے پہنچی گئے آں۔ دوئے راستے جِس ٹیم پہنچے آں اُس ٹیم ہویا اِس طرح کہ <hesitation> اس بندے۔